हरा रंग एक ऐसा रंग ओसा जो की मेरे भावना मेरी इच्छाओ मेरे विचारों जगाओ। यह कैसा रंग असा जो मुनके अपने मेरे शांत प्रसन्न और उर्जावान महसूस करो जो की मुख्या अचो लगो।